होटल को कमरा ऑनलाइन बुक करन के लाने बहुत सारे विलात भर के तरीके हेन्गे। जिसे हम फोन से बहुत जल्दी आराम से घर बैठे बैठे होटल को कमरा, कहीं दूर को भी बुक कर सकत हेन्गे। हम वेबसाइट या ऐप्स के जरिये भी जाके आपन कमरा ऑनलाइन बुक कर सकत हेन्गे। या फिर स्था या तिथि को चयन करके भी हम आपन कमरो ऑनलाइन बुक कर सकत हेन्गे। कमरे को प्रकार को चयन भी हम ऑनलाइन चेक करके दार सकत हेन्गे। और बुक कर सकत हेन्गे। ऑनलाइन हमे फोटो और वीडियो मिल जात हेगो कि कौंसो कमरा की हाल मा है। तो हमे यो पतो चल जात हेगो। और हम ऑनलाइन देख के आपन कमरा अपने हिसाब से ऑनलाइन बुक कर सकत हेन्गे। जब कमरा हमे पसंद आ जाये और सब कुछु सही से हमे पसंद आ जाये उके बाद हम ऑनलाइन ही भुगतान और कन्फर्मेशन भी कर सकत हेन्गे। वेबसाइट में ये विकल्प भी बहुत आसानी से हमे मिल जात हेगो। और जब हमाओ कन्फर्मेशन हुई जात हेगो तो हमे मैसेज या ईमेल पर पता चल जात है कि हमाओ कमरा ऑनलाइन बुक हुई गओ हेगो।